Jadi sabun manege ma manfaat kai ngoe, kai ngoe ika, moi bisa wo ma si ojiki nanga roese ika la i tebini, sinoto nanga piring, nanga bosoko wo masi tiodo loka i dadi la- wo masi tiodo la i tebini, jange wo masi tiodo nanga pakaian ika la i tebini, wo masi bokala loka i dadi, ma sabong manege ma fungsi.